Nde mi joɗo e nder gure e nde ladde e mi joɗo e nder gure ko woni nder jirgiwaal, igga mi joɗo e wuro ngon woni nder jirgiwaal. Ngam jirgiwaal un gari, gure e nder ladde bo wala kowa sai min fere. Amma so mi woni nder ladde.. Amma so mi woni nder wuri nder jirgiwaal e wodi lumo, e wodi janngirde, e wodi ko ɗume ko mi tefaata.